Karazana marika fiara hitako an: TOYOTA, mazda, <hesitation> Sprinter, <hesitation> mercedes, camion, quatre quatre a. Maromaro aloha fa izay ihany aloha fantako e.